Raha ny fahafantarako ny biby écureuils ndraika longany a dia tsy dia fahita eto Madagasikara loatra izy. Fa <hesitation> managona sakafo izy a ahafahany m <hesitation> manomana mesika.